जे मेरा दोस्त मेंर दारके आअला और तेसके बिली पलेट नटले टुटे तब आऊ तेसिक एसो बोलदा कोई बात ना आती टूटगे त टूटगे एबे का करनो एतू उबो चुन्ग और कुंडेदो दे फेरकाए जब टूटेगो तब का सकअ करें तेसिक दुई बात सुनाअदा ता तई एस बोलदा ता आगे से ध्यान राखियां।